Pues xegunyoo ganzeꞌe porke yalamiet yanaoə <hesitation> gonog este noguechlayri noguech yabchinlarnbzeꞌ zoartoꞌ yalatzki zinilaꞌa nan yadimodgaꞌa konkampi, onadremodeꞌ yinagololaꞌa cherchichimielt ishiwror chinawꞌ axt suert miotonoꞌ nonnanwe'ng naꞌ maleꞌe tudiamod dibiaglond rakwegshananan goodna wen goona mal zitalrakə kuꞌulon jiniwikadia nina mal nakani nak wen lde pana ties, ande chabna pues kadiende na' pues he tirio dimod.